Omukaho, ntaamu obutuuzi, na'magipa ogwo mukuubi gwako, ntemu ekihimba, orundi mbitekamu amagita rundi ebinyobwa, ogwo mukiibi guhoire ogwo. Nchumba doodo, ntamu no'musihi nakatunguru, nagwo omukubi guhoire ogwo. Nchumba ebinyobwa, ntamu enjagi, ne'nyanja, nakatunguru nagwo omukuubi gundi guhoire. Hati, nachumba ebitooke, ochumba obuuro, ochumba ebitakuuli, ochumba omuhoogo.